Biasa njo punna riek pa buntingang ri rete ri kamponga kanreangang nu mallinga injo ni kanre biasa ka juku tunu ji biasa riek, juku' sanggara biasa todo' riek lahara juku', lahara acara, nampa inni ka nu simpel ji pole punna akbaju ki anu lahara juku' ni pasala kale ji bukkuleng na injo juku' a buku-bukunna ni pasala todo i massuna daging na ji injo ni alle do, ni po'ra-porasa nampa ni pangarukang i kaluku mingka tania ji ere na kalukua kalukunna mento'ji ni alle nampa ni pasi campuru i ka maingi punna kule na ni dahui <hesitation> lasuna eja, lasuna pute na ni sare pole cukka na ce'la, maing injo ni dahu mi arang injo nu balloa ni haju lahara pakunjo biasa juku sarisi biasa todo juku' lajang, biasa todo' loka-loka ni pake mingka nu paling balloa intu juku' lajanga ni pake a'baju lahara juku' injo ni sare cukka injo lahara juku' a supaya tala paka manyyere inni daging na juku' a inni Kan inni daging juku' a inni nu tala ni pallu angsung ji ni pasi garu' injo naik lolong kaluku lolong ngaseng injo bahang-bahang na iya ngasek na iyani tala ni pallu i langsung ji ni dahu cukka, nampa inni cukka iya inni <hesitation> paka jene' <hesitation> daging juku' biasa punna baju a lahara juku' riek todo biasa juku' caddi punna juku' caddi-caddi ni haju lahara juku' biasa riek patang pulo kajunna mingka punna juku' bakka ji na ni pake biasa sampulo ji kajunna, lohe mi injo punna sampulo lima kajunna kaluku biasa nu ni pakea campuru injo laharayya, ka biasa ta'sekre ji biasa todo sekre setangnga ni pake campuru injo lahara injo